زما د خوښې زیږد کلیزه به ساده وي، له نږدې دوستانو او کورنۍ سره په پارک یا کور کې. کیک، افغان خواړه، خندا، او ښه فضا به وي. کادوی مهم نه، خو مینه او خوشحالي مهمه ده. مهمه دا ده چې خلک مې خوشحاله وي، خندا وي، او ماښام ته داسې احساس ولرم چې دا ورځ مې له خپلو خوښو کسانو سره ښه تېره کړه.